Za manokana alongany mbola sy nandeha takagny nakagny ivelagny fa zokinay matetika mande ankany de indray amin'ny isan-taona izy mande ankany de faharetany a akeokeo amin'ny ray volana akeo izy vao tafiheriny fa ra zaho koa longany no mande mety ahihararitra ray ray volana akekeo mi de fa- fahatongavako akagny.